﻿Yani bu ghi layi gwamana'a di nifen muna tau, a ngimun Lthuna Lthuna, <noise> we bu ndaka ca hyin Lthuni mu ca tawa, mu ca khin juɓɓun raa hyi ndaka ca hyun Lthunu, mun ba mu ndaka tawa juɓɓun raa hyi ndaka cahyin Lthunu jiuɓɓun khiji ma hyi ndaka cahyin Lthunu Lhirƙhiyi dimyai sai m bahyum mu ci um-um <hesitation> kurɗin ɓandan ɓandana mu puc'i ta kurɗin Kuwa ba mu ndaka ɗa khina har muca ɗa lthikkita maca tawa? Lthuni gwamana'a mana ma taa ma p'u naghin diburna mu ka mu tau rivuna, <noise> amma Lthuni hesitation ai njaghuma, ai njaghuma, wassin kam ma Lthadan mu p’uda mu tau shivuna wai bu ndaka cawa tsadaa u'ma Kurɗin ɓakwi Kurɗin bakwi ɗin ai njaghuma ma tusu ma taa, <noise> yani bu ma Sinni mataa dinnan te'e gwamana'a ko hyi ndaka hyı ndaka umhyum miya mu ndaka tumusu We ba mu ndaka ɗa tsiga Lhiƙan Yani bu mu p'aya, mu ca taa khin Wulthaa mu ca ku p'a.